<hesitation> omwanya gunkuhurira ngu niinyenda nzemu ningasha ahunkuhurira ngu niinyenda ngu ntambure <hesitation> ningira nti nkaabiire niinyenda nzeho nk'omunsi y’aheeru nk'okwe Buraya muba Germany <hesitation> naanye nzeyo ndeebe ebiriyo ahakuba nimpurira nti nimpurira bakugira ngu biine biine baragyeta season nibagyeta ebiseera ningashi ebiro by’okushanga hariho orubaare hati naanye nimba niinyenda nti nzeyo ndeebe ez'enaku nihaba nihashwaki ahakuba itwe kunu omu Uganda ez'enaku z'orubare tituziineyo itwe nitureba enjura yagwa tugira nguhazaho embeho konka baribo nibagira ngu niha hariho orubare n'abantu tibakushohora, mbwenu nkaabiire niinyenda nze nk’omu nka Buraaya ningashi omu ba Germany ndeebe ebiriyo naanye.